Якшанбе барои ман рӯзи ором ва бароҳат аст. Ин рӯз ман одатан дер бедор мешавам, зеро рӯзи корӣ нест ва мехоҳам каме бештар истироҳат кунам. Пас аз бедор шудан, ман маъ... <hesitation> хонаро тоза мекунам. Тоза кардан барои ман роҳи хуби оғоз кардани рӯзи истироҳатӣ ва ором аст. Ҳар як гӯшаи хона ва чизҳоро ба тартиб овардан ҳисси хуб ва тоза ба ман мебахшад.